gott kvöld það er eins og þetta sé einhver hefð á Íslandi að nota gæsluvarðhald og einangrun bara til þess að mýkja fólk upp og gera það

á þessum vettvangi við ræðum við Gísla hér á eftir og einnig Friðrik Smára Björgvinsson yfirlögregluþjón en hann hefur sagt að gæsluvarðhalds sé aðeins krafist þegar brýna nauðsyn beri til í menningunni kynnumst við

og sú skammstöfun stendur fyrir guðdómleg innri spenna og pína en nýverið var opnuð sýning á verkum hópsins í Grófarhúsi samhliða útgáfu tólfta myndasögublaðs hans en við byrjum á Eurovision Svala Björgvinsdóttir komst ekki áfram með lag sitt

í gær en hún segir keppnina engu að síður hafa verið frábæra reynslu og að hún hafi opnað margar dyr það eru mörg spennandi verkefni

framundan hjá henni og hún vonast til að barneignir séu þar á meðal svala ræddi við Ragnhildi Steinunni Jónsdóttur í dag um Eurovision gagnrýnina og kvíðann sem hefur fylgt henni alla tíð hvernig líður

að melta þetta allt saman mér líður furðu vel bæði og maður verður að gera það þegar maður fer í svona keppni og maður er búinn að heyra það frá svo mörgum eins og pabba og Stefáni Hilmarssyni

allt þetta ég var alveg búin að taka með í reikninginn

komast áfram mér fannst seinasti ekki vonbrigði að

mig langaði mest að komast í lokakeppnina fyrir þau ég hef yfirleitt verið það ákveðin manneskja að ég pæli

hvað öðrum finnst ég

alltaf gert bara mitt mína tónlist komið fram eins og ég vil koma fram klæði mig eins og ég

og er bara ég ég vildi líka vera ég sjálf í þessari keppni ég hefði aldrei viljað keppa í

á mínum eigin forsendum hafið þið Einar eitthvað rýnt í af hverju þetta gekk ekki upp

þið voruð með fullmótað

kannski bara lagið ekki átt upp á pallborðið hjá þessum riðli ég ég er enginn Eurovision sérfræðingur ég veit ekkert

af hverju sum lög fara áfram og sum ekki kom mér á óvart að Finnland fór ekki áfram stórkostlegur flutningur meiriháttar lag maður

ef ég myndi vita það væri ég örugglega búin að vinna Eurovision oft hvaða lærdóm dregur

fyrir þig í Evrópu þú hefur mikið unnið í Bandaríkjunum síðustu ár já alveg nú þegar búið að gerast

saman og allir að skiptast á númerum

ég var að tala við

svolítið fúll

komist áfram ég sagði bara svona er þetta bara við vinnum bara saman að einhverju kúl

hugsanlegt lag með Svölu og fyrir mig vinna með öðrum ég er að fá fullt af tækifærum og opnast fullt af dyrum fyrir mér meira þegar þú ferð í

er þetta eitthvað sem þú að kvíðinn hellist yfir þig núna nei að fara í svaka vinnutörn ég fer heim til

fer heim eftir rúma viku þannig að mér líður mjög vel er

góðu jafnvægi búin að vera í langan tíma þannig þér finnst þetta ekkert há þér í dag kvíðinn hann er miklu miklu minni en hann var ég á mína slæmu daga

ég er með huglæga meðferð sem ég geri sem virkar fyrir mig og ég er meðvituð um

kvíða hjá mér þannig ég er búin að læra svo vel inn á mig og læra

hvað ég get tæklað og hvað ekki þannig ég veit alltaf hvenær ég

það kemur líka með aldrinum og reynslunni á því að díla við kvíða að maður lærir á sjálfan sig hvað með þig persónulega og þína framtíð hverjir eru draumarnir þar

efst á listanum er barneignir og það er eitthvað sem mér langar rosalega að eignast og og vonandi gerist það og vonandi verð ég það heppin

að flytja inn í

hús erum ógeðslega spennt og erum að fara að innrétta það og þannig að í persónulega lífinu erum við

hamingjusöm og og lánsöm og og heppin að geta unnið við það sem við elskum

er að skrifa sinn fyrsta sjónvarpsþátt

þakklæti í mínu hjarta svo vil ég líka

og að treysta mér fyrir því að fara þarna út það var svo mikið minn heiður að fá að gera það og fá þetta tækifæri sem var magnað ég er svo þakklát fyrir það

fyrir stuðninginn sem ég hef fengið öll fallegu orðin

gaman að sjá jákvæðnina og ljósið hjá fólkinu og stöndum svo mikið saman og það er svo fallegt umfjöllun Kastljóss um mál Guðmundar Guðlaugssonar sem sat saklaus í einangrun á lögreglustöðinni við Hverfisgötu í ellefu daga við óboðlegar aðstæður hefur vakið mikil viðbrögð helgi Seljan ræddi við Gísla Guðjónsson réttarsálfræðing og bað um hans mat á notkun gæsluvarðhalds og einangrunar hérlendis miðað við reynslu Gísla af störfum á þessum vettvangi í áratugi

fór fram í gegnum Skype og hljóðgæðin eru ekki alveg upp á tíu svo við mælum með því að hækka aðeins í tækjunum

merkilegt viðtal við Guðmund dálítið sláandi þetta kom mér mjög mikið á óvart

sé einhver hefð á Íslandi að nota gæsluvarðhald og þá einangrun bara til þess að mýkja fólk upp og

efast um sitt eigið minni

barist eins mikið á móti þetta getur brenglað hugsunina og líðanina

nauðsynlega þörf á því

bara misnotkun ertu þá ekki í neinum vafa

að þetta sé notað í þessum tilgangi

að brjóta niður menn til þess að fá þá

að játa eða vitna um það sem þeir eru sakaðir um að svara því hver er tilgangurinn hjá þeim en ég veit

málum

þar hefur komið fram að misnotkunin hefur verið til þess gerð að reyna að fá fram játningu það hefur komið fram í málum sem ég hef

þessa sögu hans Guðmundar hvað var það sem stakk þig í hans frásögn af af hans vist þarna sérstaklega ja sko það

hann var búinn að telja sér trú um

það var dálítið sláandi fyrir mig ég var að velta fyrir mér hvað ég hefði hugsanlega getað gert og hvort ég hefði getað gert eitthvað sem

mjög langur tími og að hafa ljós logandi allan sólarhringinn hver er tilgangurinn með því sem er á þér í gæsluvarðhaldi þetta er bara aukið stress

alveg óþarfi það er óþarfi

á meðan Guðmundur sat í gæsluvarðhaldi hafði sonur hans komið til landsins og verið handtekinn og hnepptur í varðhald grunaður um aðild að málinu í skýrslum lögreglu er augljóst að tóma taskan í geymslu föður hans virðist hafa verið

tilefni til að tengja málin hafði verið innan um dót sem sonur hans hafði fengið að geyma í geymslunni en þegar hann neitaði að kannast við sagði einn lögreglumannanna orðrétt við hann í skýrslutöku ef þú kannast ekki við þessa tösku verðum við að gera pabba þinn að aðalmanni í þessu máli hvernig horfir þetta við þér að heyra þetta

ætti að vera tilefni fyrir íslensk stjórnvöld að endurskoða reglur um þetta og vandamál og það er mín

að þetta

ef maður lítur á gefnar upp í Kastljósi í gær að Ísland notar gæsluvarðhald meira einangrun meira við gerum öll mistök lögreglan í þessu máli hefur gert mistök við þurfum öll að læra af okkar mistökum og

að Íslandi beri að rannsaka án tafar málefni sem varðar óhóflega beitingu einangrunarvistar og samþykkja skilvirkar ráðstafanir til að koma í veg fyrir slíkar aðferðir hvers vegna hefur ekki verið brugðist við því svarað því ég get bara talað fyrir hönd lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu

að snúa að stjórnvöldum að koma í gang einhverri athugun samkvæmt þessu ertu alveg ósammála því

hér ég er sannfærður um það að það er einungis farið fram á gæsluvarðhald þegar brýn nauðsyn ber til ég bendi á það að það eru dómstólar sem úrskurða menn í gæsluvarðhald

merki um það að lögreglan leggi ekki fram kröfu um gæsluvarðhald nema það sé brýn nauðsyn til og öll skilyrði sé uppfyllt samt

nú ertu að vitna til meistararitgerðar háskólanema ég hef ekki séð þessa ritgerð og ég veit ekki hvaða forsendur liggja

grundvallar en mér finnst mjög ótrúlegt eða óeðlilegt að það skuli vera svona mikill munur á milli okkar og þessara landa sem við berum okkur saman við að hér sé sjötíu og sjö prósent tilvika

menn settir í einangrun í gæsluvarðhaldi

ekki nema tveir komma þrjú prósent

Danmörku ég velti fyrir mér hvort þessar tölur geti staðist hvort sé verið að bera saman sömu sömu hluti þótt það væru fimmtíu prósent að það sé hafið yfir allan vafa að Ísland er með hæsta hlutfallið

ég þekki ekki þær tölur í sjálfu sér

en ef þetta er rétt er verður það gert ég efast ekki um það í ljósi þessarar niðurstöðu

og líka

í ljósi þessa máls sem er til umfjöllunar hér við ætlum að fara

vist býr hann við eðlilegar aðstæður

hérlendis tvær ástæður fyrir einangrunarvist

til að verja aðra fyrir árásum sakbornings eða hann sjálfan fyrir árásum annarra eða áhrifum annarra þetta er mjög sjaldan notað hins vegar er það notað þegar það eru rannsóknarhagsmunir í húfi til að sakborningur geti ekki haft samband við aðra grunaða í málinu haft áhrif á vitni

ógnað vitni eða spillt sönnunargögnum en einangrun hann er ekki meðal annara fanga hann hefur ekki heimild til að hafa samband við fjölskyldu eða vini

heimsóknir eða eða í gegnum síma

ekki nettengdur með tölvu eða eða neitt slíkt hann er inni á klefa tuttugu og tvo og hálfan tíma á sólahring eða þetta er ljótt mál ertu sammála því þetta er ekki gott mál ég er

hvernig stendur á því að honum var boðið upp á þessar aðstæður

ellefu daga í einangrun á þessum tíma þegar þetta mál kemur upp og þessi einstaklingur er handtekinn og úrskurðaður í gæsluvarðhald er ekkert pláss á Litla hrauni þar sem

einstaklingnum eins og þeim ber og óska eftir því að lögreglan myndi það er heimild

að vista gæsluvarðhaldsfanga í fangaklefa lögreglu í fjóra sólahringa og lengur ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi ekki það að bjóða ekki upp á læknisþjónustu útivist ljós allan sólahringinn deila handklæði með öðrum föngum þú hlítur að vera sammála því að það snýst ekki um

vanvirðingu fyrir réttindum fangans og þá skiptir

allir virðingu skilið og allt að lögreglan visti menn í gæsluvarðhaldi það er búið að

ef ég man rétt ég get ekki alveg sleppt val að setja mann á sextugsaldri sem

komist í kast við lögin áður sem er ekki

vistaður við þessar aðstæður

og yfirheyrður þrisvar á þessum ellefu dögum á meðan meintir

í málinu eru á Litla hrauni og keyrt með þá alla daga í yfirheyrslu í Reykjavík af hverju ætti hann að vera þarna en ekki einn þeirra það getur ekki annað en læðst að manni

einstaklingur sem hafi verið veikastur fyrir ég get fullyrt af hverju mátti þá ekki skipta við einhvern

get ekki svarað því væntanlega vegna þess að menn voru að vonast til að það myndi losna og maðurinn yrði færður þangað sem fyrst Páll fangelsismálastjóri segir í svari til innanríkisráðuneytis þegar spurst var fyrir um þetta mál umboðsmaður Alþingis gerði það að í sjötíu prósent tilfelli séu fangar vistaðir hjá lögreglu vegna plássleysis en þrjátíu prósent

að óskum lögreglu þá þarf ekki endilega að gefa

upp ástæðurnar ástæðurnar fyrir því var það ekki tilfellið

allt fullt

viljum búi við sæmilegan aðbúnað

þó þeir séu í gæsluvarðhaldi þýðir það ekki að menn séu sviptir mannréttindum að hlusta á hljóðritanir af skýrslutöku fyrir dómi að fara yfir þetta mál og hvernig þetta hafi gerst þá

alveg á hreinu af hverju hann þurfti að vera svona lengi og hvernig það gæti spillt rannsóknargögnum og alls kyns spurningar sem gera það að verkum að maður vantreystir þessu aðeins geta borgarar þessa lands treyst því að svona hlutir gerist ekki aftur já ég held að menn geti alveg alveg treyst því að þetta gerist ekki aftur sérstaklega í ljósi þess

aðbúnaður er allt annar í dag en

þó það sé ekki langt síðan þetta var og ég held ég getur haft gríðarleg áhrif eins og á Guðmund missti bæði vinnu og heilsu mun lögreglan bregðast

ljóst að hann hefur beðið tjón og miska og við hörmum það mjög auðvitað verður brugðist við bæði vegna þessa þessa máls sérstaklega það farið yfir það frá a

málsgögn og dóminn og allt í kringum það

þurfi að breyta einhverju í vinnubrögðum lögreglu í tengslum við gæsluvarðhald

gefur sjálfum sér á dögunum kom út tólfta tölublað og í tilefni af því var opnuð sýning með úrvali

verkum þeirra í Grófarhúsi Borgarbókasafnsins Bergsteinn kynnti sér þetta elsta

teygir rætur sínar aftur í myndlistar og handíðaskóla Íslands þar sem þrír

fyrsta blaðið kom út nítján hundruð og níutíu eftir að Bjarni Hinriksson sem lært myndasöguteikningar í Frakklandi slóst í hópinn á þessum tíma nítján hundruð

er þetta óþekkt fyrirbrigði koma

gleðistund þegar fréttist að

í annarri hverri sjoppu þegar nánar var að gáð var kannski bara búið að taka það til hliðar

við höfum náð að halda þessu tiltölulega sko þetta hefur verið of listrænt fyrir

okkar stað og mjög sáttir við það í þetta sinn ákvað ég að byrja á sögu sem ég vissi ekki hvernig endaði og ákvað að fara af stað með tvær tvær persónur sem urðu til í

senda þær út í geiminn í leit að versta brandara alheimsins það var eiginlega upphafspunkturinn og úr verður frásögn sem

tekst að fá endi þannig að ég er alveg þokkalega ánægður með hana en sem sagt var að vera ekki með

skrifað handrit já þegar ég var barn og unglingur las ég allt sem ég fann en það má segja

að hasarblöðin hafi mótað hvernig ég nálgast þetta myndlega en innihaldið er oft líkara því sem gerist í evrópskum myndasögum þannig að það má segja að mikið um að vera en í grunninn er þetta mest um manneskjuna

er fullt af fólki þarna úti með lifandi áhuga á myndasögu margir sem eru að gera myndasögur sem er ólíkt því sem var kannski ekkert rosalega margir sem eru að kaupa hana ekki þessa íslensku allavega þannig við erum ekki að þessu fyrir markaðinn eins ótrúlegt sem það nú er væntingavísitalan er ekkert svakalega há hjá okkur svona markaðslega já ég er kannski minnsti

kannski bara vegna þess að belgísku tæru línunni einföldum sögum og

finnst skemmtilegast að gera ég er dálítill móralisti ég er alltaf að móralisera yfir fólki og hafa svolítið gaman að því í leiðinni í tólfta er ég með klassískar hetjur það eru þrjár sögur sem ég er með tvær og hann er búinn að vera í öllum tölublöðum frá upphafi og svo er þriðja sagan með með pilti sem ég er búin að vera með í nokkrum blöðum síðustu ár sem heitir Helgi Dagur hann er svona útblásinn

gaman að þessu núna en á strjált út það var tíu ára tímabil kannski með einu blaði en núna erum við sprækari þetta er þessi

Grófarhúsi stendur til tuttugasta og sjöunda ágúst þátturinn verður ekki lengri í kvöld en

að Kastljós fellur niður á morgun vegna seinni

við sjáumst á mánudag veriði sæl